هي الصدق, والصبر, والتواضع, ننجم نقول للناس اللي يكونوا صادقين, بيقولوا الحقيقا حتى كان مش بالساهل, خاطر الصدق يبني الثقا زادا, الصبر يعجبني على خاطر يدل عالقوا والتحمل, والقدرا على التفاعل بحكما في المواقف الصعيبا برشا, والتواضع خاطر الشخص المتواضع, يخليني نحس باللي هوا ديما مستعد يتعامل مع أي موقف يتعدى عليه.